Montre zany raha ilaigny zany hm, montre bôka izy fa izaha montre igny anao ôhatra hitanareo le flèche somary fohifohy igny tegna fohy aminazy zany igny zany le manondro lera aminazy igny avakeo misy areky tengna lavalava amy ray io akao zay ndraiky manondro minitra ary misy raiky fahatelo araiky helihely madinidinika zay io sady tsy lavalava sady tsy fohy leralera halavandraha zay le man- manondro seconde de malakilaky zany fomba fandehanandraha avakeo de izy efa fahanandraha ohatra le raiky fohifohy manondro amy ray avakeo araiky lavalava zany manondro ohatra ato amin'ny trente ato amin'ny ray sy sasany dikan'izay.